Eka, zay aloha da teña olaña amin'ny raha bioloziky satria teña lafo boaka ny raha azo avy amin'ny bioloziky iñy. Ny anton'iñy iizañy da ny mpamboly iñy miasa mafy da izy koa tsy maintsy mitalia zeziky bioloziky zezi-pako miaraky zezik'aomby; ny fanamboara fanafody bioloziky koa da tsy maintsy mbô misahira e teña mitalia iñy raha iñy. Vao ndraiky koa fitahirizana azy koa bakeo da teña rariñy avao izañy no lafo ny raha bioloziky fa ny raha ny soa indesiñy da izy mahasalama an-teña sy maha ela velo.